Oime yave sekɨreï amendaye, jarevi aipotatako opaete tëtäreta ou omae sere, jare outavi seretatareta, jare jokua serembirekorava jëtärëreta, jare jukurai opita vaera yerovia rupi, jukurai roiko vaera jaereta iporokuai rupi, jaereta omae vaera orere, jukurai romboete rupi ore familia reta oiko vara